Yo me no anga lone kampani ta no lo kampani yo ta nir ta rokuk molo labuhe. Ring sing yo un lal gua yo ma ring ne sing yo ta nir ta long ta pu talo bur del. Ta ringoma yomi anga ka yo nga del nga haus sik siam ta pu talo bundel ta pu taro neo dip. Nep dip, nep dip ana me dede ok senir se ro viso kese karing ni se ro lohen he pe ta pu pe ta karings ni. Ta karing ni karing ni karing ni, karing ni karing ni. Tanir taro ne nepdip ana e plava non me ret pelton konga na me mole nep dip ana ma ok aumga on. Sene mepur pe e ding dingen ana son utu tur anga on ma nep dip. Time varie ti me mung kon nep dip tanir per tita pu pe tita karkaring nim. Tita karing ni na per tita rang sie ma monga ma mek. Tita rang sie pe ti son posie anga ma mek san posie anga ma mek ena pe mo vabirbir mek. Ok ne ding anga se lunga lo nsal mo kese soni ndum lon anga ndum lon anga ra en kolo nga kese nir kese ro ndum lon kese hasie hasie se twistim ni igo kese i. Mung sie mung sie pe kese ni pe kese rang nuye lon tanga ma mek. Tanang nuye lon tanga ma mek ena mek ana kami ti anga konga na ti tunia min be pu ti kaka e ma anga ota no ne nuye lone rading ana tanan sie monga mtan, ok rading ana me mole. Nep dip me mole ko pelton me leliang ok au nga on va e me ding ding anga on. Rading min ka rading anga tone mom rie rading anga bur del tuan. Se rovie kese kese i rang sie pe nuye. lon ana son niling moma mek pe son var birbir ne mek ma. Sene vabirbir mek ena, mek ana son pisa ma kese ne mung kone mo puvan tanga lone del anga mo ka e kining siam kamui pu mo ne. Tikata po mo ne muntake kone bikos ne ne ding ana vabirbir ni ma. Seno kau va kese rarie kese be no dading ana me mole. Key raen anga kolonga e steret ndum lon ana se rovie pe kese ha sie mongam tan ma. Oh ra ra mene nga ra mbin ana kese rovie kese ngang rie pe ke posie monga ma mekpisa nama. Kese ne siam lone kining anga kemo unun ndi monga ma mek ake mo pisa rie. Kese no nepdip kese karing ni nepdip ana kese karing ni mo nga ma mek ra ding ana kese rovie kese asie mong nga ma mek, ok ka ne kauva na kese rarie mo vakir kir motomlol ke. Ko kesene ma i lunga mo rien pe mek sonin sene rang e rona pe mek kamui monin, son gua komia mag rading ana me mole, mo va e ding ding en va e ding ding ana kese lungam tan son konkon ke son singsing ke motom son pu. Neding ana tolo nsal kese sone ding ana ma. Kaen kaka e ka kona vue siam mar tuan alo bur del ko kese pu del anga buop kese pi pindian kel anga buop okame pindian siam da ding ana me go anga lo me go nga lon, del anga kame go anga lon. Reotom pu oh te ho keno da ding ana ma pe ke. Ro ndum lon ana pe ke karing ni karing ni ke ti mung sie, mung sie, mung sie pe ke rang sie mong ngam ta mek pe mek son pisa. Nep dip min komia ke mung sie mung sie ke nir ke posie monga ma mek pe pisa. Nobeng min komia ke nir ke rovie ke posie monga ma mek pe nobeng, ne mek ana son i gua kirkir ma kamui mo ne in ke motom kami mui mo pu siam. Mo dading ana mepka se ringoma ke toro hebs anga ke mo ringoma ke toro dading ana ma me grin. Mung kone i laik kese rovie kese ne mungkone i tor ke pe i toto mo rovie mo kese rang sie monga mntan kese soni mek ang ke son pisa nini buop ma. Sene moma pisa nini buop pe siam kese ringoma kenama ke kami mui mo ne pu tanga lo ne bale nga mo ka e kining ena siam bikos nenga ma ke pu van tanga ma lalgua manga me kon ma ti mo ne to buka ke. Se no ne alo vena na kese suim e nangsie mongam tan son pisa. Planty. wei ano ne dedeng ana ke mo toni. Sene lak mo toni kese toto i tor ke mo se toto i toni nga son pisa oh kamiui mo pisa. Instead ana kemo talo haus sick kese toni komia ma, se rang sie mongam tan se soni anini buop som pisa ma. Ko sene kese ne ma i long none mene na pe kese pu kese i toto i toto kining, alo bale ni amla mani me bir ko nan na anga e manga pur anga ti me tor ti e buo me singti e pap me singti menga time rovie monga ma ne, monga ma e mek andi anga e motom anga me pu nobeng me bir mo halma no beng ne motom ka mepka uve nama nepdip ana ma kese rang sie kese balie mongam tan se pasim ni ngamtan. Ok ne ding kese to pukana van min se rang sie pe se va hiokim ni ngam tan pe tiso mung komia ma siam bara ni mung kiling alo mene ni neding ana me mole Popa na min kese ro po kese i karing ni karing ni ma pekese rovie pekese posie angam tan. Popo so vabirbir mek kese kaka kese ro ndum ion ana me grin ndum ion steret ana me mole keposie io muye ke tutun di molo nelo ban anga kega loban toro mek ana kese unun di nelo ban ana son pisa plaen min komia se karing ni kese posie anga mntan son va birbir nelo ban mo son vabirbir mek. Planty, planty e sani e marasin anga mu buop toti toi anga lo burdel anga sene siam lo ne e kining pe ke mo ne unia vai ma ke mo toi momone ike mo lunga moi. Nelme na ne mene ni pangal anon ana ke se nir kese nebuan tonga viso son tor ke ke se novie kese posie aunga lo ne ma niu. Ke se rarie rarie rarie rarie ma niu kese totoron, totoron totoron pe kese rang sie manga ma mek. Se rang sie monga ma mek anga viso tor ke oh mene ti tor ke anana buop se rang sie mova mek ena pe mek pisa nama